Pe nettezzâ un spegio succido comme fava mæ moæ se usa axou de vin ò limon. Se peu fâ uso de un sprussatô e de un panno ummido pe frettâ da unna parte e frettâ da l'atra. Se deve frettâ ciù de unna òtta se o spegio l'é tanto succido fin che vëgne lustro e sensa macce.